Dicìa Ciciruni ca cu cridi nni lu destinu giustìfica l’inerzia. Chistu avissi a significari ca circamu di truvari nta n’àutra banna li ragiuni pi li nostri insuccessi, picchì è diffìcili a li voti ammèttiri ca nun fìcimu abbastanza, ca àppimu paura o ca fommu troppu lagnusi pi ottèniri qualchi cosa.